Kua̱ sá ku̱nia xi xi nis xi sin míée̱ nisu xi kúátsiene kua̱ bajá xi kangia xí kuine̱ xi kíi̱tsie kanginijanné kua̱ xi ya̱sú ya̱ a̱ndé kámajcha túba̱ xi kine̱, ba batie mi̱e̱ne̱ te̱ku̱a̱ i̱ke bateyasurá te̱ku̱a̱ bésún, besúsunée̱ xi fiesú bésúnne̱ te̱ku̱a̱ batsjíésú ngátsi xi nchayara̱ba̱ne̱ te̱ku̱a̱ mincháxísuné kua̱ ku̱a̱sín ñangátsi xi chja̱ ñangátsi nga kui kikioo̱ machjenrá xi mi̱e̱ kúátsie xí kine̱ kua̱ sá ku̱nia xi xi nde̱ne̱ sa ku̱nia sa ngu sí tjínná sá ngi síne̱ kua̱ xi ti̱ba̱ xi machjénnanée̱ sá sáminú xi kua̱ sá ku̱ni xi si jíéne̱ kua̱ ngaa̱ ti̱ba̱ xi tsúa̱ mi̱e̱ ti̱ba̱ ku̱ndu̱ba̱ machjen xí ya̱a sá ya̱a sí tjinnée̱ kua̱ tu̱úku̱a̱n nga tsiesu ítsie komida̱ fechúkáyanira̱ne̱ kua̱ sá ku̱nia xi sá ku̱nia xi ti̱ba̱ xi tu̱ xi ma xi tu̱ xtjíé kjúánba̱ne̱ kua̱ nga, nga kuijín mindáñané nga tu̱ ku̱a̱tjó tí tu̱ ku̱a̱tjó kioo̱ne̱ kua̱ a̱kuiní sá ku̱nia xi ti̱ba̱ ku̱ndu̱ba̱ machjenné kua̱ sáku̱nia xi sa kje̱ kómida̱ xi kásendáne̱ sá, sá sámole̱ sa ku a̱ndéni kúí xi ti̱ba̱ xi tieba̱ tsúra̱ mixúnra̱ne kuini máchjén. Kua̱ ku̱a̱sín, ku̱a̱sín kui tsajmíba̱ machjen xí ya̱ sá ngu sí tjínnané. Kua̱ xi kúátsiené kua̱ kíte̱ ku̱a̱jínsín ku̱a̱ísín ku̱nia sá ku̱nia xi tsajmí xi machjénna xí nde̱ne̱ xi kúáchjenrá xi mi̱e̱ kúátsiene nga ñangátsi xi natsibá xi nga natsísú, natsí bíníésuní nche̱rá xi mi̱e̱ xi kúátsie xí kine̱ tu̱úku̱a̱n nga ya̱ nga ma fayá ni̱ñu̱ne̱ ñangátsi xi molinu̱ líjchibáne̱ kuisu xí bíniení xi nche̱rá kuisú xí bínieníne̱ ngaa̱ nga ya̱ nga sa ni̱ñu̱ nchafayáne̱ kua̱ xi nde̱ne̱ kíte̱ kuijín xi tjin xí nde̱ne̱ nga a̱ndéni mólinu̱ xi libá xi tjin xí nde̱ne̱ kua̱ a̱ndé kábantjíya xinde̱ne̱ kíte̱ ku̱a̱ísín ku̱nia kúátsiené nga a̱ndé kje̱esin nchám, nchamajcha míée̱ xinde̱ne̱ askan sa ku̱nia sá, sá káfí na̱jndi̱a̱á kafí kábíkatsie ni̱ñu̱ kábíkatsie nga tu̱úku̱a̱n nga tsé tsé kju̱a̱yajínne̱ kua̱ yakasa xi ku̱a̱sín sinné ku̱ kíyaka xi bats. xi fayá ni̱ñu̱ra̱ne̱ kua̱, kua̱ ku̱a̱sín, ku̱a̱sin machjén tsajmíba̱ne̱ ñangátsi xi xi natsibá xi an sá ku̱nia xi fayujusu xí mi̱e̱ xi kúátsiené, kúsin fáyujune̱ ngaa̱ tsénsá, tsésá kama̱jín tsésa kuijín xi timáchjenráne̱, nijñanísu xí mac, nijñani xí machjenrá xí mi̱e̱ xi kúátsienée̱ xi fayuníéne̱ tu̱a nga tanángi fayuju xi kúátsiné tsésá ngajín fayujune̱ ku̱a̱sín. Ku̱a̱sin májcha míée̱ xi kúátsie xí kuine̱ a̱ndáa̱ xinde̱ne̱ a̱ndéní kíkje̱esín a̱ndé nga a̱ndé tsjuyujua xínde̱ne̱ kua̱ kíte̱ku̱a̱ísín ku̱ sá, sá naxtira̱ sú kábaniene nga yáni mínchá mi̱e̱ yániné nga tsesá nañújín ku̱i̱ncháxíya mi̱e̱ xi kúátsiene, a̱ndáa̱ xinde̱ne̱ ngaa̱ nañúní kábítjieán nañúní káminchaxíyaa náxtina xí nde̱ne̱ kua̱ kí ndé kábantjíya ni̱tjin xinde̱ne̱ kíte̱ ku̱a̱ísín ku̱nia kúátsienée̱.